Essu ai de hazé-lu siempri, no porque unu quiera. Ai de sel una pressona curiosa, ombri. Pos algu assina comu: "Alas güenas, señora! S'aposenti velaquí que yo pueu dil de pie, qu'estó más ligeru que vusté. Hueraparti que ya estó quasi qu'aportandu ala mi pará. Assinque no se precupi i tomi l'assientu". I con essu creu que quea aviá la sitación.